إذا كان كنت مضطرة باش نعيش مدة عام كامل من غير ثوب، ما نعرفش تنحاول نشوف الطرق البداية كيفاش كانوا يتصرفوا الناس قبل قبل الاختراع نتعطل، كيفاش كانوا يتشاركوا يعني برشا حاجات نشتغل عليها، تليفون <hesitation> الفريجيدر يعني برشا حاجات نحاول نلقى لهم بدائل طبيعية منهم.